<hesitation> Zah koa ande hiagnatra, raha ndesiko a lekôly voalohany kahie kahie ande hiagnarako akagny, stylo, regla, crayon, <hesitation> mitondra gote.